Wukwa wewau kusambya na sabuni. wevawawa ufulia nayo nguo kwa saa sa mbuliafu bakuri. lwasambiya sufuria. kwasambiya nayo kila handu. handu hoseshafu wetumia ho kwatulu lazima uweuwe sambia nayo kila handu. ndo hiyo tumika ifanya kila handu wavene wapa